Ma arva, et ainukene viis, kuis ollaq tävveste esiqsaisva, om minnäq luudustõ ja mitte ütegi inemise egaq eläjäga kontakti saiaq. Ja esiki sis om sul ellojäämises vaja tõist osapuult, minkas om luudus.